Llaqtaypi askha uywakuna kan, ankaykunataq kanqu: paqucha, uha, waka, wik'uña. Ichaqa aswanta llaqtayta riqsinku suri paqucharayku, chay uywaq willmanqa aswan hatun huqkunamanta, paquchaq llimphinqa kanmanmi yana, uqi, yuraq utah ch'umpi.

Paqarinqa yachay wasiman llamk'asaq risaq, chaypi wawakunata yachachisaq, chaymantataq wasiyman kutisaq, anchaypiña taytay, turaypaq ususinwan ima, mikhusaqku. Chaymantataq turayta waqhasaq waqhanapi imaynachá kashan chayta tapunaypaq.

Huch'uy sipascha karqani hina nuqa munarkani ingeniero civil kayta, hina wasi hatarichiyta munarqani utaq Sonia Morales hina takiyta munarqani. Ichaqa nuqa llakikuyniypaq mana takiyta atisqanichu nitaq yupaypi allinchu kasqani ingeniero civil kanaypaq.

Llaqtaypiqa manan allin yachachiqkuna kanchu chayrayku yachaqaqkuna mana hatun yachay wasikunaman haykunkuchu, chayrayku hatun llaqtakunaman ripunku Punumanpis Limamampis Arequipamampis utaq Qusqumanpis. Hinaspawampis wakillan hatun yachay wasikunaman haykunku, huqkunaqa mana haykuyta atispa llamk'aq ima ripunku anchay ñampitaq, wawayuq utaq warmiyuq kapunku.

Manan munasqa llank'ayniyuqchu kani manaraqtaq hatun yachay wasita hunt'achinichu nuqa yachachinaypaq, hinapas liyiytaqa pasaqta munani, yachachiq kaspaqa munasqay mayt'ukunata yachachisaq yachaqaqniykunaman.

Nuqaqa allinta t'imputa mikhuni, aychayuqta, papayuqta, ch'uñuyuqta, murayuqta ima, kay mikhunaqa maymampis apakullanmanmi huk awallawan ch'uqaykunki.

Paqarinmi yachachiq hina llamk'ayta qallarisaq, mana hayk'aqpis yachachiqchu kani irqikunataqa, manapis allintachu yachachiyman hina, imas rikhurinman? Anchaymanta llakisqa kashani.

Manan nuqaqa qarata hayt'aqchu kani, phawani hinapis surq'aytan nanachiwan, chayrayku unullata uhani, pisillatataq mikhumuni, wakin kutitaq pisillata purini hina.

Taytayqa paqarirqan Nuñoa llaqtapi, taytamamanpaq kuraq churinmi, chaymantataq huk sullk'a wawata yapakurqanku chay wawaq sutinqa Esteban. Paykunaqa iskaynillanku tiyaq kanku, taytayqa Tupac Amaru yachaywasipi yachaqarqan, payqa ñawpaq watakunapi yachachirqan kuraq runakunata, mana liyiyta mana qillqayta yachaqtinku. Payqa kay watapi hunt'an suqta chunka suqtayuq watata.

Karnavalmi aswan munasqay raymiqa, imaraykuchus imapis hukhina llimphiyuqkama, kanmi huk llimphiyuq aqu, chaywan uyankunaman churanku, wakin runakunaqa pandillata tusunku paykunaq liqllankuna munay llimphikunayuq chaymantataq urqukunapis q'umirianku munayta rurukunapis t'ikayta taripanku. Hinallataqmi chay raymipi sumaq mikhunakunatawan wayk'unku.

Imaymanakunan manchachiwan, illapan hina, chaymatataqmi wakakunatapas, manchakuni hatun umayuq kaqtinku, waqrankupis millaymi. Chayrayku millayta musqhuchiwan.

Musuq watapi watukurqani ñañaymasiyta Shirley sutiyuq, llaqtaykupi purinaqarqayku qhatukuna qhawaspa, chaymantataq wasiyman kutirqani aylluywan musuq wata suyanaypaq. Chaymantaqa waqharqani munasqay runakunata, qhipantin p'unchay khuchi kankata wayk'unanchispaq.

Ari, yachanin. Kaymi kashan apukunaq sutin: Apu Urqurara, Apu Qanqawi, Apu Puka Antakalla, Apu Muru Pukara, Apu Sallkantay chay kunallatan yachani.

Mamayqa kay kawsaypi aswan munasqay runa, aswan munakusaqtaqmi, payqa Parqa Parqa hallp'api paqarirqan, chunka hukniyuq wayqipanakunawan wiñarqan. Hatun mamaypaq sutinqa karqan Isidora, hatun taytaypaq sutinqa mana yuyanichu. Uywa michipakuymi aswam munasqa llamk'aynin karqan, payqa mana munarqanchu llaqtapi tiyayta, payqa taytaywan masachakurqan hinaspam suqta qhari churiyuq karqanku, hinaspataq qhipaman huk ususita yapayukunku.

Kunanqa Punu llaqtapi hatun yachay wasipi yachamushani kay hatun yachay wasiq sutinqa Universidad Nacional del Altiplano, anchaypi yachaqashani chaymanta wayna sipaskunata yachachinaypaq. Kunanqa llamk'ashani huch'uy wawakunata yachachispa liyiyta, qillqanata, yupayta ima.

Runa munasqayta rikuni hina anchata kusikuni, uqllani ima, paywanmi tukuy imakunamanta parlayku, payqa sinchita kusichiwan, chaymantataqmi asikuynin uyariyqa munay takiykunatapis uyarishayman hina.

Qayna p'unchay llaqtaypi, Urqurara sutiyuq urquman hampi t'ikakunata maskhaq rirqani, anchaypitaqmi kay t'ikakunata rikumurqani: llama llama, ch'iri ch'iri, q'illu t'ika, khishkaq t'ikanta, muñata ima.

Taytaypaq qhatu wasinan kan, chayta qichwa rimaq runa rantikuq rin, chaymantataq tataywan, turiywan, papaypaq qhachunniwan ima runa simita parlani.

Anchata qillqayqa kusichiwan samachiwantaq hina, chaymantaqa llakiy takiykunata uyarini hina kaqllataq samarini. Kaykunata ruwani hina imaymana yuyaykuna umayman chayamun hinaspataqmi qillqayta qallarini. Nuqaqa astawan qillqani llakikuymanta, ayllu sasachakuykunamanpis munakuy sasachakuykunapis. Qillqasqay willakuykunapiqa sapa kutin huk hatun runata wañuchini, qillqayqa yanapawan imachá sunquypi waqaychasqa kashan chayta hawaman hurqunaypaq.

Munay takiykunaqa sunquyta anchata kusirichiwan, llakiymanta hinaqa llakichillawantaq, kay takiykunaqa aswanta kawsarichiwan, ima ruwanaykunatapis kusisqa ruwachiwan.

Nuqaqa ñawpaq watakuna p'achakunawan p'achakuyta munani, chay p'achakuna sumaqtakama qhawarini, llimphinkunapis mana nishu k'anchariq kanku mana kunan p'achakuna hinachu.

Llaqtaypi sapa tawa wata huñunakunku umalliqta akllanankupaq. Umalliq akllanapaqqa chunka pusaqniyuq watayuq utak kuraq kanayki. Llipin p'unchaypi aparikun chayqa hinataq, qhipa tutamantanta willakunku pis qanqa musuq umalliq chayta.

Nuqaqa kani allin kallpasapa, kusisqa, llamkaq runa ichaqa kanitaqmi huk runa tukuy imamanta llakikuq hinaspa pasaqta yuyaychakuq runa kani, ratulla imamantapis waqani hinallataqmi khuyasqankunata anchata khuyaq hinaspa chaninchaq runa kani.

Wayna sipaskunata nisaq ama kawsayniykita usuchiychu manaña kutichiyta chaymanta atinkichu, hinallataq k'uchi kanayqi, chaymantapis niyman taytamamaykikunawan aswanta p'unchayanayki manaraq wañushaqtinku.

Nuqaqa taytamamayrayku qichwa rimayta yachamurqani, paykunaqa sapa p'unchay qichwa simillapi parlaq karanku anchaypitaq uyarispa hina nuqaqa yachamurqani runa simi parlayta hinaspawampis yaqa llapan irqimasiykuna qichwa rimayta yacharqankuña hinataq paykunawan parlaq karani.

Nuqaqa taytayraymi Nuñoa llaqtaypiqa tiyashani, aswampis Punu llaqtapi tiyallanitaq hatun yachay wasipi kashaqtiy. Kunanqa Nuñoa llaqtapi yachachiq hina llamk'ashani, nuqaqa yachachini huch'uy wawakunata liyiyta, yupayta sichus atikuqtintaq qillqaytawan.

Nuqaqa niymanraqmi mamaymi wayk'uyta yachachiwarqan nisqa ichaqa manan, wayk'uyta yachachiwarqan mamaypaq qhachunin Vanesa Lima llaqtapi tiyashaqtiyraq. Chay watakunaqa hatun yachay wasita haykunay kasharqan hinan chayrayku wayk'uyta yachamuni.

Pipis unququn aylluypi hinaqa hampina wasiman puriykun, chaypiña hampiqkunata tapukun hinallataq willakun imanchá nanan chayta, nuqapis aknallatataq ruwani.

Llaqtaypi mana para kanchu hina askha llakikuytan hatarichin, yaku pisiyan hina uywaq mikhunan pisiyallantaq, q'achukunapis ch'aqipun, urqukunapis q'illuyan, wakaq mikhunanpis manan kapunchu, hinataqmi runakuna qullqi sasachakuyman haykupunku.

Kunan p'unchay nuqa wallpaypaq huch'uy chiwchichankunata qhawayta munani, hinaspa t'impuska kinuwata miqhuchisaq, chaymanta papaypaq, panaypaq ima wayk'usaq anchaypi paykunawan zeus sutichasqa allquchaymanta rimayta munani.

Kay watapi mana chaqray kaqtin, mana imatapis tarpurqanichu, ichaqa ipayta tapurqani chaqrayuqchu icha manachu ima tarpusqanmanta ima, hinaspataqmi niwan papata, ullukuta, isañuta, kinwata, qañiwata, awinata, alfalfata hina tarpusqa.

Aylluypiqa mamaymi astawan qichwa rimaq karqan, qhipantataq papay allinta runa simita parlan, chaymanta kayman nuqa, turaykuna kuraq kaspapis manan allintachu qichwa simita parlankuchu, ñawpaq watakuna hatun mamay nukawanku tiyaq hamurqan, hinataq nuqa paywan parlayta munarqani hinaspawampis mana allintachu rimaq kani, payqa allinta puni qichwata parlarqan, sumaqtaraq mamaywan parlarqanku.

Manan riqsinichu ichaqa riqsiyta munani, sutinmi Marcelo Motta payqa huk rock takiqkunapi takin paykunaq sutinqa Amén, munay takiq runan payqa, hatun chukchayuqtaq, yana p'achawankama payqa p'achakun, paytan aswan sipas kaspa uyariq kani, kunan kuraq kaspaña hinapis nuqawan kuska purin.